Nako bosoko manege kai ngoe ika. Moi bosoko wa sisinanga, bosoko sisinanga manege ma faedah wasi sinanga nanga naoko, wa sisinanga nanga gauku bolo, wa sisinanga bole bolo, wa sisinanga sisibi, manege bosoko sisinanga. Sinoto, bosoko dandang, bosoko dandang manege wa sakai nanga bira, bira yang wa tebini was tiodo de akere so i tebini manege wa sakai toma bosoko dandang, wa sakai la wa ojomo. Jange, ma romanga bosoko masi akana nanga apang, nanga angka, bisa wa sisinanga nanga tounu, manege bosoko angka, balu balusu jo a temo bosoko angka, manege.